nafa latika fina tawa a min e wodi. Ko min ummi min tawi. Latika miɗo yiɗi ɗum kna woni nwure, nyiri, nyiri latake fullo to saba fu e nyama ɗum e yiɗi ɗum kuma tawe nyanɗe nyiri wuro mun.